Ana hanina agnaty micro-onde ndraiky, atao agnatina lasety bakoly na bôl bakoly madinidinika zany i hanina tianà hafanaina de asitrika agnatin'ny micro-onde, de mico-onde amnio an efa mitohy amin'ny courant-gna fansignaignanany de poserina foana i bokotranany de mihodigna fafanany akao, avela elaela de sokafagna izy avekeo, vonigny raha igny de sokafana de mafana i hanina igny avy avakô.